Nak gway nak nap bela ba zu man bela ba siama dën siama tigolpa nap ba ziꞌdga minn o ndoꞌb man zuma o nandama lëꞌ man c̲h̲ak dux man tigolba xc̲h̲aꞌ niy man ikeniy manma ya c̲h̲akna sdzeꞌb xiobic̲h̲ex̱itsagama stib o nap ziꞌdagama stib nap tigolba xc̲h̲aꞌka maꞌl xc̲h̲aꞌka ñaz yu or naz siama dën, siama gon siama tigolba xc̲h̲aꞌ manu stseb manuma yo mc̲h̲ag na ndzeꞌb xna lëd man knu nak lëd man tigolba ziꞌd manu xded lën ñaz diꞌt tedma gapa xded manu ya c̲h̲akma sdzebma.